אֶלְפְּלוּס כּתְגִ'يب אֶלְרַחַא וּלָקִין מַקְתַּדֵּרְש תְּשַרִי אֶסְסַעָאדָה אֶלְחַקִיקִיָּה, יְמוּכֶּן תְּעוּדְּך תְּעַיֵּש מֻרְתַּח, תַּחַקֵּק בְּעַד אֶלְאַחְלָام, וּלָקִין אֶסְסַעָאדָה כּתְּגִ'י מִן אֶלְלְבּ מִן אֶלְעֲלַאקַּאת אֶזְזּוּיִּינָה וּמִן אֶלְטִּמְ'אנִינָה אֶלְנַּפְסִיָּה.